بالنسبا ليا آنا المشكلا اللي لازمها تقف هي الحرب, إلزم الحربات تاقف, على خاطرها تسببت في برشا كوارث, وتسسبت في برشا مشاكل بين بلدان و برشا دول, وكانت سبب في موت برشا ناس معندهاش حتى ذنب, كيما نساء, وكيما صغار مزالوا كيتولدوا, على خاطرنا ماذا بينا نحميهوا الأجيال الجايا.